Raha hoe handamina lamba mikorontana an, de aboaka si longany, alana siraidraika zareo, de alamina araky filaminany, defa milamina araky filaminany izy an, de zegny amizay izy vao apetraka amin'ny plasy tokony <hesitation> itoerany raha hoe palitô amy palitô, pa- patalogna amy patalogna.